والله اليوم الكويس ده هو اليوم الما فيهو عوارض و الحاجات تمشي فيو ساهلة و من غير معاكسات، يعني تصحى الصباح تصلي الصبح تشرب الشاي و تمرق تمشي الشغل و تجي راجع بيتك تتغدى مع ناس البيت و المسا ممكن تطلع تزور الاهل او الاصحاب و ترجع البيت بعد كدة تقرا ليك كتاب ولا تحضر فلم في التلفزيون بعداك تصلي العشاء و ترقد تنوم بس. يوم ساهل مافيو مشاكل ولا عوارض ده احسن يوم في الدنيا